To asake tsiyahiwi ayama wan <noise> kauyikanima sabatlimda karkashi misibu mimemeni to mundai to sinakituwun mitlamadai mimara wan washir wisher sirhu inawushirdum innatando miga azyibun miga agatli gatlikashi jisir migazibun miga awari miga a vogwahi ta diri to ni ka diyantlima tlinewutai inna tliji kwake inna subini inna memeni kummako waniwuriyeki tlina avunatlin jituhaki kunmahar conaki dlingatadika <noise> vannatlinm azuwmau duma miyata naya wun diri wanazusu vunatlimmai ammafikwa marawutliminitlimka tlengatadiga vanatlim har buwaki nima. Amma diyam sauraka famaratlima tadiga vunatlim azumuvunatlimmu hakako wan kwoshi tlim <hesitation> gatli wank vunatlimka dimanan ko waineki jatatka yau kwapasudi irin su badi dadui waan yaraho wanki tlinji samba dubidiga vunatlim amma wan wutlimi niconaki tlimanata dikayau thimanatadigwe saboda arigata rigatadzuwa vunatlinka gyaragyara amma wanmi memeni migatadigu vunuma wandiri thiimgata nigau, wan wudihutlimgutadi gau wanwari tlimgatadigata divunutlim wana zyibun tlimgatadigau wan wushir tlemgatadi gau inna wushir dum tlimgatadigau inna sibuni tando tayake diya tlim tlima karsashi simbuni miya irinsibadu wannijidi wansai innazuru inna bulum to tlim ngyaka tlingata diga vare natlin amma wutami. Cas asimmanan vanatlimu amma kauvikaji cassa karkashi simbinimiya ammadiyan tlimka kowai kiya takokariya digaki yarenusu yarekadai tigaiyi harconakim annatamau tigaiyi mundai muna ta zarau sibatlimda <hesitation> avunatlim akamatadizuwa yarenatlimu tatavunahi innadikaki digyaguiya wulalo nitlim tlimmaditlatham a vunatlam ammafibafa ma inna macimahi matumma <hesitation> gyagyaya vunawitla tlunina totlinatlatlin tlimmanasina vutclimu kwapademarasudi vunaduhu dadigasuditi to abaema na zuwavunau koweneki kamatada <noise> gyagyiya vunusu wutlatlaniwasi mundai mundumukama canna misibamida ayare akamata mitazawadiga ka vunamau akamata midagyagy ya wutlatloni ma. Harbaki dowi lokoci mikwa gyagyiyatlimka tlimma tlana gyagyiva yannitlim mundamunata diga <noise> yamatiyare tivaafiya fatagabafagin fatansudi innawi yassuhuka to hinadiya vuna wimadikaya hambahidatadigau <noise> amma fatamma vunahoyu to fi yadiga vuna duku kumma kowaine kiyatadi yadiyau amma kwadiga nazumananauka to hinadigawihanka saidai di kayanadikavau amma samma hamba nadatadigau danti teyare taapiya musamman fakazuwa kanka to enafadabin sina jika yaretaa piyati ko amma to miyata donu cam sauratirama akamatamana zuwayarena nau kamata nada gya wutlimina mikwa gyagyiyatlim. Tlimma tlinatlim ayare kayuna tlim, mundai hamba mundalu mulajika yinsita kamma rayima.